मीडिया लोगन की राय बनइबे में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभात है। काये कि ये समाज घटनाओ को मुद्दो के बारे को सूचबे को प्रयास करत है और लोगन को विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत करत है। जब लोग किसी विशेष विषय और घटना के बारे में जानकारी प्रापत है। तो वे उसपर अपने विचार और राय बनइबे में सक्षम होत है। मीडिया के माध्यम से लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सन और घटनन से परिचय होत है। चाहे वो राजनीति, समाज, संस्कृति, विज्ञान या अन्य विषयान् से ऊ जूडो होये। अगर मीडिया निष्पक्ष और संतुलित तरीके से जानकारी प्रदान करत है। तो यह एक सकारात्मक प्रभाव धारत है और लोगन को सही फैसला लेबन में मदद करत है। हालांकि जब मीडिया पक्षपाती या सनसनी तरीके से खबरें प्रस्तुत करत है। तो यह समाज में नकारात्मक प्रभाव धारत है और लोगन के विचारो को विकृत करत है। उदाहरण के लिए अगर मीडिया कोई विषय बार बार नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करे तो समाज उसपर नकारात्मक राय बनाये लिहे। यही प्रकार मीडिया की शक्ति बहुत बड़ी होत है काये न कि यह न केवल सूचनाओ को प्रसार करत है। बल्कि हामाए मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोदान को भी प्रभावित करत है। यही के लिए लोगन की राय बनइबे में मीडिया को बहुत बड़ो हाथ होत है।